Twita ndete, kira asili, jinya asili jajene, kira kyanzo kinyakyanzo kyakene, vule twevakinga tukwanini. Kira asili jinyamaana au kira wutamaduni wavanu wunyamana, kwasababu, twale tukosake asili kira mnu nala alumanye ukuti une uwutamaduni wango wuwo wujuvi ijiango, uju veni jiva ngumu. Kwahiyo uwutamaduni wunyamana sana, wuwene wukunambulisa une, umunda yakende nandisovili nandikili kikyoni itu junkinga, windilolile wuwule nawi amawoli ikitsiwomba iwomba wita nkinga kabisa. Haya ukenda umehe umunu, kwasabu ikwelewa ukuti asili jame alinihasira, iasili jamee ungamuzi ikinyionga, iasili ijamee ungakekeki ika ikitunga, kwahiyo uwutamaduni au iasili jamunu jinyamana sana kwasababu, jikukutambulisa vimunu, ukuti umunu uju iuma sehemu wutunga, umunu uju wapasehemu wutunga. Lakini avanu wale wakose itamaduni au wa- wale wakose iasili javene. Jari jiva tabu sana ukuvamanya, <hesitation> ukumbona unsungu, ukumbona umunu unsupe wanu vita avasupi voni vakinga. Ungambona! umunu unsupi, lasima ima kunzombezombe, kumaketekete, siju ndaku, kwahiyo uvutamaduni mara kolosu wukututambulisa twivanu, viungalole nde wita kaka kaka uju wapasewu turunga. Haya tukwava naviswali sipilili mmalonde pala, lyongalole wita kauju ummang'ati uju kwe, aswalile amasawuka amasuka ngalikeki, uju mmang'ati uju. Kwahiyo uvitamaduni wunyamana sana kutwivanu wukututambulisa! sana, ujunge wikundola tu wita uju wapasehemu wutunga. Umalile walu bila hadi jako tuvuse we uve venjitu uwumila ndaku, uholilwe ndaku vikulumana ukutu uju aholile sehemu wudu, uju avasehemuwutunga ndayare akukusuva ndawale kukunyeres, ndikwelewa.